खाने कु सुरक्षित रूप म ग्रिल करण का कुछ सुझाव यो छन: साफ-सफाई: ग्रिल अर बर्तन अच्छे से धोण। तापमान ठीक राखण: मांस ठीक से पकाण खातिर सही तापमान राखण (पचत्तर °C तक)। अलग-अलग बर्तन: कच्चा मांस अर पक्यो मांस खातिर अलग बर्तन अर चिमटे प्रयोग करण। अच्छे से पकाण: मांस भली-भाँति पकण तलक ग्रिल म राखण, ताकि बैक्टेरिया मऱि जाल। तुरंत खाण: ग्रिल करेक खाना तुरंत खाण, ज्याद देर तक खुला ना राखण।